ذات مرة، لقى شخص مفتاح صغير. لكن إكتشف إنه يقدر يفتح أي باب. بده يفتح أبواب بكل مكان، وكل باب كان يوديه لمغامرة جديدة. ومعرفة أسرار ما كان يتخيلها.